Koa za zen̈y, tiako amin’ny plasy amy toeran̈a tsy min̈y <hesitation> fampangatsiahan̈a in̈y. Fô- karà otrin’ny hoe klimatise- klimatizera àby in̈y ohatra, <hesitation> ohatrin’ny hoe misy tsy misy fanafanan̈a. Fôtony koa fa manintsy àb- koa fa mafana be in̈y zan̈y andra, an-ten̈a afaka mitady raha ohatrin’ny hoe mipetraka plasy manintsinintsy fo na karà in̈y.